Ohirgi yegan narsam bu osh. Osh qozonga yog' undan keyin go'sht, pyoz sabzi va gueuchni damlab qo'yish orqali pishiriladi. Osh bu o'zbekiston davlatining eng mashhur ovqatidan hisoblanadi.